بفضل إنه أمتلك القدرة على التحكم في الطقس؛ لأنه هالقدرة تعني إني أقدر أخلق الظروف المناسبة لكل لحظة، فإذا كان الجو حار أقدر ألطف الهواء ،وإذا كان هناك جفاف أقدر أجلب المطر ،التحكم في الطقس يعطينا إحساس بالقوة ،وأنا أساعد في تحسين الحياة للناس والطبيعة.